Mꞌaⁿ quiooꞌ na mayuuꞌ na chjoo chjoo tineiⁿncooꞌ ntyjii tsꞌaⁿ oo hasta nnda̱a̱ nlꞌuu na nquiaaꞌ tsꞌaⁿ ndoꞌ nnda̱a̱ nlana̱a̱ⁿ ñꞌoom chaꞌ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ, cantyja ꞌnaaⁿꞌ caluaꞌ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na nquiaa caluaꞌ ndoꞌ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tyꞌaa caluaꞌ ee cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na manom ndoꞌ cwitquii ndoꞌ coꞌoochuuꞌndye meiⁿnquia joo aa ljoꞌ na tsꞌiaaⁿ oo aa ljoꞌ na caꞌnaⁿ oo cachi na maleichuu tsꞌaⁿ naquiiꞌ wꞌaa nmeiⁿꞌ quiooꞌ na nnda̱a̱ nlꞌuu hasta tyꞌaaꞌ tsꞌaⁿ mati nnda̱a̱ nntsjo̱o̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ cachiꞌ mati cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na jeeⁿ jndyendye mꞌaⁿ quiawaa naquiiꞌ cwii wꞌaa ndoꞌ cwuilaꞌxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na tineiⁿncooꞌndye ndoꞌ hasta ncjooꞌ tsꞌaⁿ quiana nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ mati jeꞌ nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii catsuu matseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na nquiaaꞌ tsꞌaⁿ majndeiiticheⁿ ee na cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na wjee ndoꞌ maxjeⁿ ncjooꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ quia na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ.